So tawi aɗa yiɗi waɗde sanndus, coodataa ko mburu ma. So a soodii mburu ma, ƴeewa teewu malla liɗɗi, ndefaa haa ɓennda. Sa defii haa ɓenndii, loppaa haa sewa. So sewi, naggaa mburu oo ceekaa loowaa hen tewu tewu ngu malla liɗɗi ɗi. Ƴeewaa geɗe goɗɗe ceewɗe wayino basalle en, wayino tamaate en mbaɗaa hen.